نختار البيتزا على خاطر انا نجم نتحكم في مكوناتها نجم نختار شنية نحط فوقها و تجي وجبة رئيسية معناها مش كيما الڨلاس و نجم ناكلها في اي وقت نجم حتى نحط فوقها الخضرة و لا الجاج ولا نتفنن في الجبونات و نحم نزيد فوقها حاجات صحية الڨلاص بنين اما متنجمش تستعملو ل كل شي